No jalgrattaga om asi lihtsa. Sääl om raam, lenksuq, satul ja pedaaliq. Ja sis nuuq pedaaliq panõvaq pandvaq hammasrattaq käümä ja saagi ratas sõitaq edesi.